כ'וואלט קודם גלייך געזאגט וואו איך בין, איך בין דא, דא און דארט, און איך זע ווי איינער פרובירט צו גנב'ענען א קאר און כ'וואלט <hesitation> געזאגט וויאזוי די מענטש. כ'וואלט געזאגט <hesitation> ער האט דאס אן, ער האט יענס אן, אזוי וואלט איך געקענט גלייך זאגן וואס די פראבלעם איז.